﻿washi kupira wishin kuro ta ye shi ɗigaro wa lu shira ti fuk duk akan ɗiiji kono shabim, pelau kusham kam pelau kusham wanna ka kusham kindi ti shira shi sooje aƙan warru shele shabim keelankui yallam digaro wa shi digo karran walli shelle miligo shi sooje talli ni pidid kar kwalaui forani ka shoom elanky yallam ɗigaro wa shi ɗigero kar nigiremu sha wai mo shir kupira mun ɗia walla taran rimbani ka ɗijji koni shabi taran rinbani ka haru shelle shabi muni kelgo ti shelle shabi mama yigo kishimo dijji shin walla tarran wattu kindigi taperani ar ɗiani ɓillam ta atu ka koko ɗijinmo mono shirra ti shabi ɓaji ninya ɗagam ƙwaɗurgo ɓalla akkam foro ku shum mu guduna numugo fuk wishu wai ar munu foro ti shibba shibba ɗigashu an yaoukoyaouko elanku a kam foro kusum ma kushimo mun kupina bano an illi mun ɓano ti yuwani yaƙai shiɓamu kanma ɗia wai shin wallai